Ee ndikka ɗum ala naftirki e leeɓe barooɗe, haandi ɗum haɗa, gam barooɗe ɗe ɗe ɗum ittanta gaasa doole ɗe mbari, bo haanda ɗum waɗa ka warugo ɗe, gam kanje maa ede ɗon mari right majje.